افضل انو يكون عندي قدرة انو اعالج اي مرض لان اش دعمل اذا اتحكمتو بالعقول ما كثيغ يعجبني بينما اكو كثيغ ناس مرضى و وجعانين فاعتقد ويحد انو لوا القدرة على انو يشافيهم هذا شي كثيغ يساعدم <hesitation> اكثغ مما اذا اتحكمنا بعقولم ولو هو العقل يعني امراض سببا العقل ازيدا